झर्ना भन्या बित्तीकै मलाई प्रकृतिको सब्बै भन्दा सुन्दर ठाँउ र हामी मान्छेलाई आनन्द महशुस गराउन्या ठाँउ हो जसो मुलाई लाग्दो छ । जब त्यो झरनाको पानी हिमाल हुदै हुदै त्याका ती ढुङगाम्बो ठोक्की ठोक्की आवाज निकाल्दै तल आउदो छ ताल हुदो छ शान्त त्यइ तक यति रमाईलो मुलाई लाग्दो छ । त्यसैगरी हामीलाई त्या गैखेर हेर्या पछी झिक्कै शान्ति आराम महशुस पन हुदो छ भन्यापछि यै झरनाले गर्दा केइ कुणा सिक्न पनी पड्डो छ जसो लाग्दो छ । जसै हाम्रा जीवनमा पन झिक्कै उतार चडाप आउदा छन् । जसरी झरना ढुङगा संग ठोक्कीदो छ त्यसैगरी हाम्रा जीवनमा आउन्या भुनौतीलाई पन हामिले पार गर्नाका लागी हामी कइलै रोकीनु हुदैन । हामि ति चुनौतीलाई पार गर्दै अघाणी बण्यापछी हामी एक दिन पक्कै पन सफल हुदो छु भन्या यै झरनाले सन्देश पन दिया जसो मुलाई लाग्दो छ । यै झरनाका पानिलाई धेकीखेर त्यइका तल जो खाल पड्डो छ त्यो खाल हेर्न झिक्कै मान्छे गयाका हुदा छन् । त्यो हेर्न गयाको कारण क्या होला जसो लाग्दो छ भन्यापछि हामी मान्छे कइलै दउणधुप झिक्कै कुणाले थाक्याका हुदा छु ,गल्याका हुदा छु त्यो सब्बै कुणा भुलिखेर खुस्सि शान्ति लिनलाई पन यै झरनाले झिक्कै ठुलो महशुस गरायाको हुदो छ । ठुलो भुमीका खेल्याको हुदो छ जसो चाइ मुलाई लाग्दो छ ।